Mi pirmetti di turnari annarreri nta lu tempu di quinnici secunni. Troppu picca pi canciari la vita, ma sufficienti pi evitari piriculi murtali. Basta immaginari d’aviri ‘n incidenti cu l’automobili o ca ‘n vasu di ciuri ni sta carennu nta la testa. Siddu lu sapemu quinnici secunni prima, ni salvamu.